I koa mikasika sakafon-drô Malezia àby iô ndraiky. Irô izen̈y ten̈a ny aiko matetiky tia misy mihina raha mafanafana irô misy sakay. Avô tena tia mihina lasopy irô miaro antody, krevety, miaro sôza àby iô izen̈y miaro sôsy.